ס'איז דא אסאך מיני מעהל, און אלעס איז גוט פאר א אנדערע צוועק, פאר א אנדערע סיבה. ס'איז דא ווייסע מעהל, ברוינע מעהל, הויל וויט, <hesitation> מעהל. <hesitation> אפאר איז גוט צו באקן, אנדערש איז גוט צו, פאר קעיקס איז אפאר גוט, און אפאר איז בעסער פאר ברויט. מ'דארף וויסן וועלכע צו ניצן.